نعم كنأمن بالأشباح أو الناس كينين لي كيأمنو و كينين لي مكيأمنوش على حسب المعتقد الديني ديالهم أو التفكير ديالهم هادشي علاش كل واحد كينطلق من خلال العقيدة ديالو الحاجة لي كيأمن بها